Eee mitombona avao moa, mety mitomby avao i satria ny anaovako an'izay lahelalahela zay moa ny olombelo tsy raha nisy technologie zao la miay soa avao. Fa i nanombonomboky tafara tatoy, nanombonomboky tamin'ny faha roapolo siècle tatoy la nanomboky nivoatsy ny technologie toy ka lasa niankindoha agnaminy ny olo.